Fikarakarana hena: <hesitation> arahanao alongany hena sasana madio sara, de ataonao akao aby sy épices zegny tianao poavra, sira, de rehefa milondona igny izy an de antsagninao aminjegny de rehefa vaoantsagnana sara be igny izy a de a <hesitation> arizikanao agnatina hamburgers.